माका सोऱ्या बद्दल तितकी काईं माहिती ना पण जितक्यां मी जाणय तेंचेर मी यात सगांग शकताय की पण हाय वाइन हो जो सोऱ्याचो प्रकार आसता तेंतून खूप वेगळे प्रकार आस्तात जेतून थोडे औषधी माणणाय वापरतात जाशी तांदी असल्यार आमकी वाइन पिल्यार जीवाक बरा दिसता आसे आर्मीं सोल्जर येंचो वापर करतात। जितक्यां माका खबर आसा तेतून मी जाणाय की वाइन प्रकार आस्तात माणण तेंची चव सुधा वेग वेगळी आस्ता उदाहरण कोडू आनी आमात।